ⵏⴰⴽⵓ ⴽoⴷⵉⵙⵉⵙⵜⴰⵏⴰ ⵀⴻⵡⴰⴷ ⵎⵏⴷⴰ ⵡⴰⵣⵉⵙⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⴼⴰⴳⴰⵜ ⵎⴻⴳⵀⴰⵔ ⵔⵓⵣ. ⵍⴰⵏⵜⵉ ⵎⵏⴰⴽⴻ ⵜⵙⵉⵏⵉⵜⴰⵏ ⵎⵏⴰⵔⵓⵣⵉ ⵍⴻ ⵡⴰⵉⴼⵓ ⵡⴰⵔⴰⵏ, ⵍⴻ ⵡⴰⵉⴼⵓ ⵡⴰⵔⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵜⵙⵓ ⵣⴰⴷⴰⴰⵜ ⴽⵏⴻⵡⵉⵙ. ⵜⴽⵉⵣⴰⵜ ⵜⴰⵜ ⵜⴰⵢⴰ ⵜⵜⵉⵜⵜⵙⵓ ⵡⴰ ⵎⴰⵏⵉⵏⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵇⴰⴷ ⵜⵜⴳⴰⵜ ⵜⵜⴳⴰⵜ ⴷⵀⴰⴼⴳⴰⵏ ⴼⵓⴽ. ⵜⴰⴼⵓ ⵡⴰⵔⵉⴷ ⵀⵓⵏ ⵜⴽⵉⵙ ⴽⴰⵙⵓ, ⵜⴰⴽⵏⴰ ⴷⴰⵙⴰ ⴷⵔⴰⵣⴰ ⵏⵏⴻ ⵜⵉⵍⴻ. ⵉⵎⵎⴰⴽⵉⵢⴰⵏ ⵀⴰⴽⴰⵏ, ⵉⵜⴰⵜ ⵙⵓⵙⴰⵜ ⵜⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵜ ⴷⵉⵏ ⵀⵓⴷⵍⴰⵏⴷ, ⵜⴽⵉⵙ ⵜⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵙ, ⵜⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵙ ⴰⵇ ⵎⴻ ⴳⵀⴰⴰⴷ ⵔⴰⵣⴰ, ⵡⴰ ⵜⴰⵔⵉⵜ.